Roosaga om köüdet iks väikeside tütrikkõ rõõm roosast kaharast ündrigust. Ja sis kuis taa roosa mõsukõnõ kuivi, ku tütriguq väikuq olliq. Sis näil olliq ka roosaq rõivaq ja väega õnnõliguq, ku nuuq sääl nööri pääl kuiviq kõik üteh.